Too, mu ma’ mokei song ga akin so, son veneb naabu geu, maa zongna mu kwnu yere, neb zum bu pi’mu hmm bu paa mu pireu bidda, pireu paake geu ni? Na kumkeu zong puk tema ru, se sitkeya, nee n sit sin ne n banga, ma ban maara, mu augustina boniface nyengna muteu gam yee, neba bu kum, bu kum, ba bagkeu mareu geu, bu gabya, taa nengua bu pi’u nyong pireu soona nebbid bu teu paau ne, ma yara neb gam biu paa mu pireu soon, mu ke’ pireu soon singu, nya baregna van maa veneba ba gab mu ken ooye nya mu amma, nii? Veneb kpomgna beya maagu zongna mu kum yee mu leb keu bang see, mu pa’ vom ni, too, bangna gammu ba’ vanneu nyengna, veneb ma’ya, nyengna buteu gam yee ko aa sofin kumke duniya be re, see monning damu banneu geu, ai maa sineu geu, zongna mu kum yere, nengnu nong bu ma’ bangna buteu zed kob saana keu nong ligeu mura, maa vigku maa pa’ vaana, ooko oo paa keen ningna baa ba gabkeni, ko kumke obube reu teu lee, ko vagseu reu feu menee nai. See mamu i’u geu, mu baa a’a obu geu nyam obube baaga kinse, nyam obu be baageu, zongua n bob yil ambe reu pad, baa sit keun geu odningna, naa lebkeya butees baan yere ma, teu veneb nou, nee na se, see baa too, oo baa kum ku, na bin ba kingu da bas aa ku bin teu bu nyong son baano mu meu kini, mu meu kin baube, mu meu kin bagubeya see bu kuwje, mu ba in ningn mot aa veneb aa legu paa yee see, kumke reu deu geu akin. Bureu zong song see yabu, yabu kumwa, ned ligeu bemu maa, ooma kumwa, ned ligeu bemu maa, ooma kumkee nyelum keu goga, dole n i ke’m kam nyana beya, pa’n yan zeugn bu keu mara, too, veneb ko, beneb ba’u nyengna, oo damin si, oo ko veneb oo pi’u sitkeya, oo sitku, kumke iteu kum gere ngam kpauguu beya, too barau pireu paana, aa amsineu geu n vig ku, n kum nwan nii, am sinu geu kum keu, maa geu zongua mu kum yere, mu pa’ nyam nwong maa temba, tee riam bobta mutti ke’m bid ta, na’bu gbaad bu kam bu teu turu, buru bu pireu bid pa’na, yeba kumke geu i teu kum keu neng vo’om bid ta yere, i sit ku, i sit kun gbaake, kamkeya i teu kum yere mako meegu mu sitje, zong kam mu za’i geu tema reu duu nuu haaa, mu ba kai wal in dika maa ambine? Maa da liga n kawe, boo geu ba aa nee ningna. Ko ningn geu ned di, nyengna mu teu gam yere neba veneb pi’bu lebke sindeu, bura sin ina mu habdin keu nare boora seel yabu reu sin gaba. Naben odkuvd gambira a aa sina n sitku, lebke geu veneb beya, too kam meu kin kpeuna, kpeuna, kpeuna, kpeuna yama piin kileu ba, tigeulu geu veneb da ban n kud sin yil ambei, abina bin kud sunu, nyengna buteu gane yere zed ningn, ningn, ningn, ningn laaningn, mu ta van yila, veneb pi’ma waa see, buteu mu odjed mu kaaw bid bura mu pireu paan waa n sitku, zong ningn ma n daa si, n kumku, kamko ira ban too, neng vando reu oo ningni? Oo vig dan saa odle, marya yaa mai mu leui tigeulu geu nyam da ban nm nm, n maabeya, ndaa zongn ningn ma ga, bid ba kin kuma, za’ ma dua mu ma’na makin kuma, in teun ma walmu see, bu kum kum kum kum kaa kin, kaw bub a n vigka, kam buba, <noise> n vigsi, n kum weura, kam ba kaiya kum neu nii ma’ne? Mu kuwje, mu kumje, mu kuwje, mu kuwje, nyam keu yilma ke oora, yil mabuma, gaskiya veneb kpangnu be guy a mu wa ted temmu yaa nuu ya kpag, kpag, kpag, kpag. mu ba nm, ma mu gabba bangna mu kumma kawai, ko nel pi’ muteu sitkega, sitkega yee ma’ bireun songa za’ magu ma nii bobm songneu bangna ma dooke meuya, mu ma’ sina zed laa-ningn yee geu makin lebm song wa? Too, ina bangna nyengna mutu gam yere, odkuduel mu kambira menning geu aa banga yeba iteu, buteu bu nyeng mele ligeud pa’n yere bu i’ ina kumke zong puk fewaru debun ko’nde, yeba reu ita da baana, kuma nyengna bangna muteu gam yere odkadvel kam zum a bara bob se keu neena mu kum yere kin, dabu kean hmm vallande keun ma’na, dabu keun ka’angna, da kun bombeu kumbeu gongseu soonou, da bu kun ko’na nyed ke beya, bob bu aa kpang ga. Buteu zong, bu teu zong. Nyam keu yil ma’kee oora, mu sit keu aakun, nyam keu yi ma’ke ara neng ligeu mureu ko sitda, aa maa nee ningn ma see, bu kum geu oota ga aakin, buteu kuma veneb pa te’bu waa buya, maako ma ma’ mokeya, ko maa ba’i ku odkavelmu birai bobse keu i kum seng ka’ kin neu i kum yee kin ne, i lob temsi, nhaa ya radsei veneb pi i se veneb zig sen gerakin, n be pi kee nee ko kumke ambeu puktema yee yilu, n ko temsingu, kum banga, ma bai bini. geu yil ma’ke veneb beya neba i bob sin neu nyam dai kpang kin kera, nee mad tii sin di’n neu nyam dau kin nyam dau kin liina mara tenn ma’yere ru, maa bai bini zera yaa ngized laa-ning… Sab soon mu nyi zed laa-mingn van yille, soo reu ba mu lebtao, bar kai maa bai kunu, na sitkeya nebid bu teu mu sitke pi’n neu, n sitku, n ma kin kin si, naa lebke zong ba, zongna muteu lebm beeri, haaa wulleu ru ke’em bid da’i pii weura. Beun mu leb kin faa, bu vi’mu se, lee se, har ke’em bid da’i pii weura, see doctor beu ina ned bira butu tu’ ma’n neu bud ed bua hah bor sineu geu beang bu ma, bu baa kai aare lamke paa bini ya sunu, lamke paa biniya sunu zong wuu, bineu i neu nee kii’n oo ba’ beuni si, sitkiya, nee teun pireu paana, am sineu geu n ma’ kin se? N sitku, n ma kinsi, mu ke pireu son beura, nyam ga teud bu ta a nyim wula, bangya veneb yaa gabmu sin geu nee ligeu mura, ooko pa’ odse, maako vig ma dause, har nee ningn turu paa mu pireu geu, maa vig ku maran saa oora, ned ligeu beu ko oo aa oora, mu baa mu nm, b akum ga a kin, ke’ke pireu soon teu sooni. N be pir dan ke’ pireu vagseu yi geu, da na ran le’n longnu, amma n ke’ teu pireu soon gou, yan n na beung u’ke ya, yana na’n kum meureu yileu ze geuli, beungna yere ped ga. Amma n ke teu pireu vagseu geu, dan kumi geu nyingseu deu duu, ngingseu and geu pi’ya vub meureu nyingsa yere ru, n ke pireu vagsa nn a maa micted pireu paan zongneu geu, ko ina nbe na nee pireu pan gu n paa nee pireu soona, amko n ke soon neu, n fak nguma legu paa yilu weura, nyam dan kin vallina, pa’ ra vagseu vina, dan son paana, kuma na lamke oo kina naa kumke zong puktema ne, amma n nongya kpag, kpag, kpag, kpag, fem ambu nu yaa kpag, kpag, kpag, kpag, bin baa hai abin geu bu ma bin teu liin, keena hai obin geu bu ma’bin teu kin, ha rya deungna eu vo’m yil toora, naara, n maya, baa neb ka’m turu broma veneb pibu see b uke pireu sonsin bid de, bob bu gad o yil lee gu? Amma bau sin ku, ban ke’n pireu soon bira maageu vallin muya, gaskiya muya, gaskiya muki lamke ooya, zongua mu aa nen bureu geu pad nyam tal za’ mu ya sonba, maa nyomke mabu veneb naa geu oo pi’neu, oo beddin mu sitke pimbeya neena mu ke’ bil soona haa valya ped mu geu nee ligeu be mu yoo kin. Nee n bob see keu maa kin, n ke’ pireu vagseu si, nee pa’n pireui geu n ke soona, nyam keu yil ma ke oora, ko yan vad teu dan bob sinma, nyam mi keu yil ma’keu wundua da veneb nou veneb pa’ ran za’n zong soonba, pidkeya bap id deu ke’na, ina reu ma’keu maara, hausa baa sinu, baa wei mu baa kin baa baa kii tai ga, ayere nyeng soona mu bai taa, ma’ keu maara ma’ keu neega, ban ke’n pireu soona, ban ma’n tu’geu taa, veneb oo bag geu boo ta.